Pe asseguâ i passeggeri ghe dieiva che no ghe son di pericoli e che a torbolensa l'é quæxi finio. Ghe dieiva anche de dedicâse a dî de preghiere in tutte e lingue che conoscian, che fa delongo pro e no dieiva che l'é a primma vòtta che pilòtto un aereo. Quande ò finio me særo a cabiña e staggo a vedde comme a va à finî finché arrivemmo.